ईथिओपिया देश कॉफे कोरपाक पयली देश हांगा चौदसो लोक ख्रिस्ताव। आनी मुस्लीम धर्म मंता आनी ह्या देशाक फुयच्यार गोरया देशां राज करुंक ना।